Itony aby karazagna mofo fantako: makasaoko a, dia mofogasy a, dia ramanonaka dia menakely a, dia mofo dipaingna, dia zahorery a, dia cake.